اه بورتابلي بلاك نتفقده كتر من ، كتر من ميات خطرا في النهار ، مانحبسش جونغ بلا ما ، غي هاديك تاع نشوف ساعة ، خطرا خطرا نشوف لي ميساج نشوف لي زابال ، خطرات باش نلعب جو ، سما راها كتر من ميات خطرا يوميا بلا بلا مانحبس